شوف الماكلة اللي صح صحية صح صح كول الخضروات شوف تاكل الخضرة تحيا الخضرة والخضرة اخطيك من البطاطا وخطيك من المقلي وخطيك من ذوك لحوايج شوف كل زرندية راه مليح والسلاطة هاذو كلهم وراكز عليهم المليح اللفت شوف وين تلقى ما تكلس العجائن خطيك منها راه تضرك وتهلكلك المعدة، العجائن فكك منها، روح لل- للخضرة والفواكه. هادو الحوايج الطبيعية.